N'yi mina a yi yira, n'yi vɛ uwi, bɛdo'onu n'asi, nwe sumu maba ,a dioba, n'yi va yurɔ nɛ,a n'ma ni, to n'we zobani a n'sumu maba a n'woro maba. Bun yi wo yo n'yi yirara.